Raha <hesitation> te <hesitation> hitahiry hena elaela kokoa raha mbola tsy hoanina avy hatrany ilay izy an. Dia atao anaty vata fampangatsiahana raha manana moa izany. Raha tsy manana kosa indray an, dia tsy hatapy amin’ny masoandro ilay izy an fa <hesitation> tehirizina aminà toerana maloka ary toerana mangatsiaka. <hesitation> ezahana koa mba toerana tsy be hamandona.